ʻO ka mea nui ma ka hana ʻana i ka palaoa ʻo ia hoʻi ka huika. Ke loaʻa mai ka huika, pono mua e hoʻomaʻemaʻe <hesitation> pono, a wehe i nā pōhaku liʻiliʻi, nā lāʻau a pēlā aku. Ma hope o kēlā, hoʻomaka i ka wāwahi ʻana i ka huika. Ka <hesitation> ke kuʻi ikaika ʻana i ka huika i lilo mai ka huika i pauka.